വരിഏതിഏസ് ഓഫ് പന്ത്സ് ഓന്ദു പുര വേഅഥേരഗു। <hesitation> തക്കന്ഥ ബോക അകലകലക് ചോമ്ഫോര്തുഗു തക്കന്ഥ। പദുവേരു വ്ഹിതേ ജേഅന്സ് അവു പുര ചസുഅല് ദൈല്യ് വേഅര് ത്രവേല്। ബോക ലോന്ഗ് ലസ്തിന്ഗ് സ്ത്യ്ലിശ് ലൂക് ഇപ്പുന്ദു സ്കിന്ന്യ് ഇപ്പുന്ദു। സ്ലിമ് ഫിത് ഇപ്പുന്ദു ബൂത് ചുത് ഇപ്പുന്ദു അന്ഛ നേഛി നോ സേമി। ഫോര്മല് ഇപ്പുന്ദു ഓഫ്ഫിചേ ഇക്കു മീതിന്ഗു ഇക്കു അന്ഛ പുര। പദുവേരു ഭോക ഫോര്മല് ത്രോഉസേര്സ് ഓഫ്ഫിചേ ഇക്കു ബോക ഫോര്മല്। ഏവേന്ത്സ് ഇക്കു പുര പദുവേരു <noise> ഭോക ജോഗ്ഗേര്സ് ഓന്ദു। ഇഥേ ബോക ഫോര്മല് ത്രോഉസേര്സ് ഓന്ദു ജോഗ്ഗേര്സ് പുര നോര്മല്। പര്ത്യ് സ്പോര്ത്സ് ഇക്കു ത്രേന്ദ് ഇപ്പുന്ദു ഇഥേ ഭോക ചര്ഗോ പന്ത്സ്। ഓന്ദു ശോര്ത്സ് ഓന്ദു ഓന്ദു പുര അകലകലക് സ്ത്യ്ലേ ഇക്കു। അകലകലക് തസ്തേ തക്കന്ഥ അന്ദു പുര।